عاد إذا رجعت أسبوع بستغل الفرصة عشان أصلح أي خطأ كنت سو- كنت سويته في هالأسبوع، يمكن كنت ناسي شي مهم أو ما أنجزت عمل معين، بصلحه وأتجنب أي مشاكل كنت مريت فيها وأكيد بحاول أستغل معرفتي باللي صار عشان أتخذ قرارات أفضل.